Uche' tah mood nq'aram porque uche' sí man wat'aliim ta han ma han ta más reh oontera idioma man wat'aliim ta.